I cibi ch'agiütu la vista a m'ëzmìa ch'a sìu i mirtilli e forsi le carote però sai pa përché sun mai ënteresame a ste coze si